नोन हम्मर शरिरके तहिन जरुरि तत्व महती एक हइ । हम्मर शरिरमे नोनके अवश्यक्ता पर्ता आउर हम्मर खानामे स्वाद बनाइक तहिन फे नोनके जरुरत पर्ता । मुल अवश्यक्ता ती जेदा नोन सेवन कर्लेति स्वस्थ्यके तहिन हानीकारक फे रहता तभिकमारे हमरे सकेसम कम या सहि मात्रामे नोनके सेवन कर्ना चाहि । मै हिंया कुछ बिधि बताइ जाइत हउँ जउन हम्रे अपन अहारमे नोनके मात्रा कम करे सिक्ती । नोनमे हमरे <hesitation> खाना परिकार जब हम्रे बनाइ लग्ती तउ ओमने नोनके मात्रा कम डर्ना चाहि या सकेसम बाहिरके पाकेट ओला खाना नाई खैना चाहि आउ खैलेसे फे कम मात्रामे खैना चाहि । अइस्तहिं हम्रे खाना खाइबखत अपन खानाके टेबुलमे नोन नाई धर्ना चाहि आउ अइस्तहिं करके नोनके मात्रा कम लग्ना खाना उ हम्रे बनैना चाहि पकैना चाहि आउ फलफुलके मात्रा आउ सलादके मात्रा फे जेदा कर्ना चाहि । हइस्तहिं हम्रे पानीके मात्रा फे जेदा पिना चाहि ता कि हम्मर आहरमे नोनके मात्रा कम होइसके ।